Tujumane nante makkullia penting mare, nasama te makkulliah <hesitation> <hesitation> algotutukekki jadi antu semanga na makkullia. Nasaba bisaki pakende derajatnya orang tuata dikampong, <hesitation> <hesitation> magantiki sampa jamang, <hesitation> <hesitation> <hesitation> ripakeddemi tomatoanta nasaba te mo iya nalabbi makkulia. <hesitation> <hesitation> nasaba lingkungan ku te lingkungan sekitarku makkullia ngasang. Jadi ente pengalamanku nasaba sijanji ngaseng sola solaku namakkullia. na iya makullia. <hesitation> bisakimakatama organisasi, organisasi te maguru. wediki akrab sibawa seniorta, macarita na yanto rifa akrabki silong seniorta, disuruhmi tu seniorta maguru. Nako mancaji sarjana maki, bisa maki millau jamang diseniorta dilobi-lobini ro senorta na pantamaki di jamang. atau sementara makkuliaki na yatte tauwa aketau ki natambai. Apalagi matamaki organisasi bisa juga to. <noise> <hesitation>